Muzika dhe vallëzimi janë qendrore në kulturën indiane, me forma tradicionale si Bharatanatyam dhe Kathak. Kinemaja e Bollywood-it është një pjesë jetike e jetës moderne në Indi, e njohur për filmat e saj plot gjallëri, muzikë dhe spektakël.